कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित एक सुंदर और विविध देश है। जो अपनी प्राकृतिक संपदा और अद्वितीय इतिहास के लिये प्रसिद्ध है। इकी राजधानी बोगोटा है। सबसे बड़ा राज्य ईको बोगोटाई है। कोलंबिया के पड़ोसी देश वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर और पनामा हैं। इस देश की भौगोलिक स्थिति बेहद खास है। काहे कि दक्षिण अमेरिका को एकमात्र ऐसा देश है। जिसकी सीमाएं प्रशांत महासागर और कैरिबियाई महासागर दोनों में लगती हैं। कोलंबिया की आबादी पांच करोड़ से ज्यादा है। और इकी आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। यह देश कॉफी, पन्ना, कोको और फूलों के निर्यात में विश्व प्रसिद्ध है। यह देश को नृत्य और संगीत में विश्व प्रसिद्ध है। जिनमें कुम्बिया और सालसा प्रमुख हैं। कोलंबिया का इतिहास संघर्ष से समृद्ध है। सोलहवीं शताब्दी में स्पेनिश उपनिवेश बनने से पहले यहाँ कई सभ्यताओं ने राज्य किया। अठारह सौ दस में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। अठारह सौ में जो स्वतंत्र हुई थी। हालांकि बीसवीं शताब्दी में कोलंबिया में आंतरिक संघर्ष और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी समस्याएं उमड़ रही हैं।